कॉमेडी पिक्चर क्यांकि कामेडी फिलम देखना मतरू। मुझावे देखे ती मुन आनंदित रहे वारु लागे ने ऐसा। काई भीला हैं बोटिन देखे ते आनसुन मुझावे कामेडी। पिक्चर मा <hesitation> आनसुन मुझावे मुझाक। मनु रंजवन थी भरपूर रहे थेरम थी जी पिछ्चर वारु लागे। हमेशा का याद आईजे कदी काहलक दाड़ काहलक। डाइलाक थी तेनां याद करें आनसुन मुझावे थी कामेडी। फिलम वारु रहे प्रेम भाव भी रहा है सब रहा है देखने हैं।